بالفعل سوف أخبرك يا أخي عن أفضل لعبة أحب أن ألعبها وقلتها لك سابقا أنني أحب لعبة كرة القدم جيدا لأنني أجيدها بذلك وأحبها جدا، وعندما لا أجتمع أنا وجميع أصدقائي نقوم بالممارساتها.